شوف يا غالي عشان تنظف الثلاجة زين، أول شي لازم تفرغ كل محتويات ها التلاجة من أكل وشرب بعد كدة تاخد الأرفف وتنظفها بموية دافية وصابون وتمسح الداخل والخارج بمحلول من الخل و الماية عشان يعقم، بعد كدة بتجفف كل شي زين جبل ما ترجع الأكل، طبعًا عشان تتخلص من الروايح الكريهة بتحط <hesitation> صودا الخبز هذي في طبج مفتوح داخل التلاجة بس كدة.